प्रिंटर थै हम सबसे पैली छपण कमांड दिंदा। फिर ऊ कमाःड कम्प्यूटर से जानकारी प्रिंटर तक पहुचांदू। फिर प्रिंटर जानकारी कागज पर स्याई या मदद से चीजों थै छपदू चा।